شوف، عشان تخيط زر عالجميص، أول شي تحتاج خيط وأبرة، خذ الخيط ودخله في الأبرة، عاد حط الزر في مكانه، وابدأ من تحت الزر وادخل الأبرة من تحت وطلعها لفوق، كرر العملية كم مرة عشان يكون الزر ثابت، بعد ما تخلص، اربط الخيط وجطع الزايد منه.